A tuunɛ de la,a gu foote la, la n wan iŋɛ se'em ti foote la niɛ gee tara nimpiilum. A me tuunɛ kelum dɛna la,a basɛ ti foote la san bɔna zi'a woo sageŋɔ kan paɛ e kalam.